Kur mendoj për kulur e artë, më vjen në mendje pasuria dhe prestigji. Kjo kulur shpesh lidhet me bizhuteri të shtrenjta dhe trofe, duke evokuar një ndjenjë suksesi dhe realizimi.